الأول المفروض تتأكد هو أنا دافع اشتراك النت ولا لا او الفيشة مظبوطة بتاعة النت ولا لا لو كل حاجة تمام بعدها ممكن اكلم خدمة العملا اشرحلهم المشكلة اللي عندي و أقولهم ان النت فاصل وانا دافعة الفلوس و هما وقتها هيحلولي المشكلة و يشوفوا العطل جاي منين